Nu ka'a nani chida'a jiaaxi daava'a ja ku takaxi kaanixi ndiviti koo da'axi xiidoxi ite te kua'axi ta diki yutniu ta arbolito najku ta taavi te nduaa dava'axi takaxi nuaá xe'enixi te ñuaá taavi dakaayatna'axi ju ite ta rama ite ta tatnaaxi dava'axi takaxi tedi nuaá ta'avi da'axi nuaa kayaxi nua'a k <hesitation> aaxi ndiaa ta tipo deja ku chidaá ta chidaa lu'uliu teni chikaka tenu na kuxi kodi xiidinnanixi ko duaá kuta'avixi daakayatna'axi.